Haandaa, haandaa ngam miijooji himɓe e woodi daraja e cemmbiɗi, ngam aan a ardiiɗo kaway ɗum haandaa njahaa ngaɗa ka waylutugo miijooji himɓe ngaɗaa ka fewugo haa waɗa ko haandaa.